ट्वपला भी अलग अलग तिरा व्हंदन। ज्वो हम छ्वटा बच्चूं ते पेरोंदन, ज्वो ज्यादा ठंड मां रौंदन, तूंते बांदर वलि ट्वोपलि ब्वोलदन, जेमा खाली मुख अर आंखां रौंदन खुला, बाकी सब ढक्यूं रौंद। तन्नि यो हमरि गढ़वलि ट्वोपलि व्हंदि, ज्वो नेताओं कि चार व्हंदि काली रंगे। तनि यो हिमाचलि ट्वोपलि व्हंदि, ज्वो ग्वोल रंगे व्हंदि। तेमा एथर बे यो स्लेट रौंदि बण्यिं, जेमा अलग-अलग रंगा कपड़ा रौंदन लग्यां। त ट्वोपला अलग-अलग..कुछ कैप व्हंदिन, ज्वो हम ख्यन्न दो इस्तेमाल करदन। जब आप क्रिकेट ख्योदन त कैप जनसि इस्तेमाल करदन एथरो ते। ट्वोपला भी अलग अलग तिरा व्हंदन अलग अलग जगा मां।